Ny fahasamihafa sôvaly miaraky ampondra da sôvaly da biby avobe sady matanjaky fa i ampondra boriboriky avao matanjaky avao reky fa maha vita di- dia-tongotsy lavitsy miaraky entana fa malemilemy paiky.